Ko wiyeete hairdryer e nanda ba nyaraano ndiyam. So un omti e wodi injiyel famarel e nder e waylito. Waylitaaki kin ɗon e hokka hendu daga nder hairdryer to yaasi. Kanjum woni e fufa dow cukkaje ko fembo.